A raha tsara fa- raha tsara haintsika jiaby ai, i sakafo maraindraigny sakafo tegna important indrindra de i raha io tsy de spesialista loatra zahay fao na fao fao am'le raha fa ny raha <hesitation> ni-se docu- ni-se documenter de tsara kokoa ny magnano hanigny complet aliment complet am'teny français agnanaovagna azy hoe raha voalohany zany misy produits laitiers, misy prôteina, misy lipida de misy gliosida, zay zany no tsara andeha agnanaovagna azy de raha tegna tsara zany <hesitation> raha t- raha telo zany hita aminazy, lavabe izy koa ôhatra tantatera- tantarainy lava fao raha telo io tsara hita maraindraigny.